Okai naupa stori pana wo gun ina nakman apen anaminang la komuniti tono ausik lui sok angasgasi gun wok kgunim ina makpen a nakman la siva gunim ina makpen a nakman la siva alok komuniti lui ina sok marasin a tokun ina pia ano lav ga po tavai ra pana oga las sunugi gunum riga lasul sinuk lo kawelo ga lasinuk alu ina iai ina kara soka ina anagasik ira ga tokunina kain iai in katut ina mukmasak egi na sokain mana peng koara kala pana nasama la lana karatang tena kain nakule na ol logu gommo ka po blese ka kusina pana soka ga tokome n ia makang ga tokim kandum kara sokina katut ga tokun tiwai ga tokun ina kain iaia ina soko inang la siva lo tokun lo gun lo tokun ene. Ga tokun ina kain yaya oneng ina lakmus itingina enes gi sang la kolutara malang tepega ta kulut ene kuui enuk pokos tane kam tivi pana ga pakik gina woknap ina nuk boile enuk wase anitok ina ingi gi sanl lo kolutum tak kiak ina tak pega gun ina iguai agi topuk ta pela long gi moso no kenina nuk kalitan lana pega enuk lasumugi nuk wara pete kam taninek pana enuk tere pana tam ere akamus wogani na tokun lana tanem ono ga tukun maras tane no tago ga tokomi iai ina nuk inum tangena lopun aino riga mo kalapang ina tawai tano pak ttana re kalapang ina pogasi rik pusen ina lana tang ata erik pogasi erik towai ra pana na kare inung aune na ba kusin poina Gewe ga tokon na ausik ro na tomak gari nap no kusai pana rina gire uris au na ga sang nak mat u gewek ga tokon na ausik ro e gewek ga tokon marasin ga nap ina angasik au na pai mat riga ga angasik au una lukaut au ra ga measan kain ulina auning riga kabang pina kapisi tang dang mug a gun gik kolo ala re kalapang ina sopi sakai pakuk ina erek kugi tawai avina na nat suti ta pakak ina ta domaian rega po misiat ta kuwul ina pa kain pok malang ta pega ta kau egia malmal waga ro nek niasi tawai awe nak nani Na pa ga kalapang pana ana ga sang tisa iga kalapang ina marani tenge na dum o tenge na tin ina susu in angasik au ina ner nare tawai au pana tang poka ta sut teri nap komom mak aunernge rega kalapang pana tawai au ina kain pok ina siva rek boile ekia meme rektewai au pana naga nangas kula na patane na nu lau ga tawai pana kakpang ega saksakai papa go tokono kain nungal tektek ina akat katong au kolo nau naga aunege na patane ga nono lak tektek silaki gemek ga tari iau onak wek la witwana matan tiga ewa sang. Na patani ga kaitatek ina lukaut au lo gun noga popo inap naga masak ule na luv. Ega lasene lo skul ena ga skul ega togiau pana niga kain kalapang ina nok soko ta kain yaya oneng nuga angasikam pana inume tingera kain yaya uling kati na lapun ina tiwuk iga kalapang pana angasgasik ina tawai au paning na iai lo siva kolo ausik gewek anuro. Aunenge nega kalapangi ta tiai a suti na ta kam ia tangut ta tepaga atinge na sotakain iai ina naksoka ina katina ere la sakain mano pe na ge tokom katut masak ga tokun iai ina nakinum e pokamus lasulugi ega kus pana soka kain yaya eneng ina nuk pina ro pana Nok pokasi anok tewekam iaiak pana aure ga nukuspan giro lo gun no ga minang noga lakiat kare naga kalapang pana kain saan moat ga sargau no tama ga kusaulu gun aga mesang lakiak gura naga popo tangitoi ga wok aro nega pokusai pana ri not kari ta su gam mak auwege mama tiga kalapang a kuwa engenes a kain muat a pa ga kalapang ina kuk malaki mara litam susu lo tin lo sto egi misa kum pani pok marang ta pamken ta kau ta topiok ege tagi aut pana inak ngani ina ta kuliti gi san ina maksam lakiak auneng napukus ega nangas ina taganu lau ga tawai ta kain a kalapang. Si timak ana tamak ga nap inagi angasik aupana aurege ga sang sakai lakeak lo pamili ure re gewek ga mo sang aro lo ga sang sakai ekalak kuren prem naga ngas kulume natate mat ina ri ga sang saikai soxta o sista gnan ulau ga tawai nek lo gun lo ga minang lokono tono ausik lo gun e gewek a tokun kar engere kain hot ina angasik au in lak kai lau inang la ausik atanga lu ngare lava ga tavaina pana kalapang ina kusau pana ta kain yaya ina ta kain malapena ta kain otom nu gi inume eta kapi takamus ta ngota eta woge nok sang aro E gara ino okta wane tingena kain ong lo gun nok taraim ina marakano aurege ene ga kalapang pana tingena kain ota nganu manu lau gomo las sinugi ega kosi katenge na we lava pana mamana lov tono yaya ina angasiko no kain malope. Nuk nap ina nok inum nuk nap ina lasuligi la mata tingina ini lo kain kisa sigi nini lov nok nap ina kausi enok nok pokasi nok inume sota gap wara nuk mosong a gi masak ta kating lo kim ga tokum iai ina kain yaya ganap ina akamus la iana pena. Wo gewek atokom marasin la ausik nuk soka kain ngatam no pan stim mom pana eta malapen gewek olo niakas ga potang atigne nok soka ina angasik o. Aunenge au pukus giro sina gnanulup pana tengin na yaya lakos ga pokan na gewek ga kalapang ina sang lo ausik o etmit la ausik kule soto kain malopen ki sangau naga kalapang ina soko tange na iai ena kini mulila siva. Kule ne gomo akalkalit aupen gona kus aupen nu gi numi ta kain yaya ina lakamus eta kain malape nang i mminang sugi o noga tokone lakam tengitol o ina tigun ri tokon kain malapenani kawai ri pana kain yaya malak ta mango ta siva sop Ta poli rina gi pruts a nok ngan e nogi nanu e ginap pana lakamus ateninga malape no kuluting nuk nap ina tawai akam matam pana wokani ga tokun ina kain malape malat ta maras etan sut gi ni ta lian la tanum nen na tangin ni mama ga tokon ene ga tokon ere iaa ina nuk inum e i lakamus i tingina kain mala pena. Tingina kain ina masu nok nap pana soka ina lakamus kleteengina malapenga aunege na ga kus pana tangano lakos ano lav lakos ga patana tingena iai ian guna ga pol lasino ga kawala ega kusina pona karans